Him naha sukɨe ngga hɨn kam ko kamu mwanagaa mɨndən ka nzakɨn gam dɨudi monən macha sɨu sukɨn ngga sukɨn ngga ka komu gaa ahim suo tase se tafɨtə ganu miya nza ndɨ munyale hiya suwan hiya suo hiya orə fɨtə hiya yettitin sukɨe nə'ə ngga tasəsə mbilidɨn tsapəchi mannəba bwandɨvəgu nza ɨsɨrat ndama ganu mɨndən sən hɨm him myatta bwandɨvəgu him suo amma ta bwandɨvə gu wa nji ɨsɨrat kangən ma tsɨrat hiya kadɨ him suo hɨya kadɨ him su'wadɨ hɨya zakɨrə ma nda sətə ganu mɨndən hɨya ma adɨ suchi ka komu gana hiya una komu hiya suwana fɨtə tasəsə ta fɨtə ganu.